Jar Switzerlandin kunnen, yaani sagale ishin akan nyaat midan fudete, worki nyaate, majabo nyaate, amminen chai dudhe supu dudhe, karanga nyaate, chamidan maragea nyaate, midan shushua nyaate, midan qalba nyaate, aneni silla dudhe, majabo nyaate amminenwon ishin nyaat dib ete mahogo wonnia akan nyaati sagale ak <hesitation> bibisan tan nyaati.